خطرا كانت كاين واحد الشيبانية كيما هاك كانت تصيد ، حتى شافت واحد القرعة هاكة جاية في البحر ، رفدتها ، تا صابت في وسطها برية ، برية تاع انسان كتبها هادي عشرين عام ، كان البابور تاعهم ماشي يغرق ايا كتبها لحبيبته و قاسها ، يحكيلها كيش كان متمرد في البحر ، يحكيلها اكال بوان راه متوحشها ، يحكيلها شاك ديتاي فيه ، يحكيلها بلي لي كانو معاه في البابور قاع مرضو و بلي العدوا راها تزيد، سما بالاك هادي هي الرسالة تاعه التالية ، بلاك ماغاديش قاع يوصل يتلاقاها ، و خبرها اكال بوان يبغيها ، و طلب من هادا الي غادي توصله لبرية ياسييي يوصلها لحبيبته ، كتب قاع لي كوردوني تاعها و فاين تسكن ، سما هاد المرا لقات ان نوفو ديفي ، و نوات ماتحبسش حتى تلقى مولات البرية و توصلهالها ، و تاع الصح كي مشات تحوس ابري شهورا ، وصلت للفيلاج تاع البنت ، ولقات بلي هاد البنت جامي ما زوجت ، كانت توجور تسنا في السيد ، و كانت توجور مامنا بلي هاد سيد ماهربش عليها ، مي كان يبغيها حتى اخر دقيقة تاعه و عرفت بلي قعد يبغيها حتى اخر دقيقة تاعه